Oyi so mu bomu a dɛ ni cururu mibin a aniyan a na aba buwa jenu lo a na ani botun ami ji'ara lo babenu nɛ lo ni botun'i lo bɛ'a lo de mɛ horo jenu lo a po bɛ'a wure aro bazani tera lo wo nibenu lo a banu lo we zan mi zine lo a nunɛ lowe ta humu na a po nuwa to mɛ mi jisa bazani be na bazani tera be na